<hesitation> المعتقد اللي نحب يعني هيكي نوصله للناس اللي هو <hesitation> التفاؤل والعمل والمتابرة، <hesitation> في مواجهة يعني الصعوبات اللي في الحياة، وعدم يعني التدمر من ال- هده الصعوبات، وكل شي يعني بالسعي ينحل هدا هو يعني المعتقد اللي نحب نوصله.